Ny amiko manokany aloha, gny fitondrantegna de miankina amin'ny <hesitation> education nianaran-tegna tami mbol- nam- nampenariny ray amandreny an-tegna tegna tagny am-bôlohany na de tsy eo aza, tsy misy lôtsa aza ny fivavaha, de arakan'izay fitaizan'ny ray amandreny an-tegna tegna tagny zay, zay no afahan-tegna mitondra tena.